ani debenu wemu ame ji wari nɛ boni mɛ i dju wari nɛ boni ni zun nɛ un'ma te nuwonu nɛ i zo ni ji lo ma bira cin yɛrɛ la lo ma bira ma tiyan ma tiyan o zun ɲana hɛ tian un'zeu so loma woro mu loni ɲana abe un'mi teni yɛrɛ yɛrɛ mu hiabwɛ u'ma we sous-sol ni un'yi wa'a ho sous-sol un sous-sol hɛ moviria we maviria ma zo o sous-sol azo garer mi a wi'a o redecose redecose ɲusi un'ma wa'a miziki innan min ma mi bera wiyan to première premier etage deuxième etage ma wa mu a o'han fauteuil ra ma fanbɛ an vitriya ni salon nɛ mi o redecose o zo ni to co'o zo ni studio studiotele amu oni zuso me ma te ani debenu ina ni sesona